<hesitation> if we kama bakenya <hesitation> chiculture chi efu <hesitation> sanasana ne sindu kama chimbilio <hesitation> nonyola mashindano kama chimbilio nende vials vindu onyolanga kenya nifwe khuongoza sana sana muchimbilo chya khuilukwa lwo chino onyola number one lazima anyonelene mkenya. Bulano kwamanyikha sana mmakhuwa ke chimbilo <hesitation> kata juzi mmakhuwa kaa dumpiki kwaongozele khurula ne chigold chinyingi sana mala kenya bialo bindu bichile chumbilo mala khuenge khunyole mbu kenya ibelemo khunyola ibi ato bindu biria sichila bimanye tu abakenya bamanyikcha sana mmakhuwaa akachimbilo kachila khunyola sifa sana nekhuingila mamakhuwa kwa khuilukha abakenya khunyola amera kefu kalapepeanga sana imberi ilya sichila ama khuwa kaa chimbilo kho amakhuwa ke chimbilo no ka kenya kwamanyikha zaidi noicha khumakhuwa kye chiculture mchimbilo khulholacho hilarious sana onyola kata chimbilo chia bana kata chiba chimbilo chya abandu batukhu lazima ulanyola mbu omukenya ne ali imbali noenga bulayi amakhuwa kaa chimbilo chino abana belukha bano nobaenga bulayi nibu bana batajiri sana mkenya sichila mwana neyelukha mala abe anyola nibu number one onushialo shilamba abana bano banula ano nende ambesa menji sana onyola mwana anuleo kata ne chemilioni kumi. nonyola mwana uyo kata nechimilioni ishirini. Nabe onyala khunyola engo yanolanga babelenge abandu baa asi sana nonyola yakhaombeshola bebusi inzu sasa onyola eculture ya chimbulo yakhachila liboma likhakhola sina likhainuka kho muchimbiro khumora kefu mera kefa kia kenya kabele ikulu sichila khu mukhuwa ke chimbilo kata mubialo bia paranga mbu kenya khurumishalanga bindu bene bia abandu abana balichanga bimetanga chinguta chino kabidanga onyola bakenya si khulishanga bindi biene taa ifwe ni khukhola saa. Masoesi mubikulu nende khunywa amabele nende khulia chio nyama chindayi chino msichilianga mbu onyola bakenga belukhungu chimbile saidi kabida kata bialo bendi bino bienya khukhola mazoezi nekabida biche mukenya <hesitation> masoesi ka chimbilo chino biche bisomi mbu kenya bano sichinanga belukha chimbilo chino sichira naba number che muchina biro mubialo biosi ni shina. nehatema khusoma kano nonyola bialo nabili serious nonyola biosi nabikalukha bino bikhaanza khucompitia nonyola kwakhaanza kukholo shina kwakhaanza khoo lukhana nabo lakini muchimbilo kachira ebendera yefwe ya kenya nelukha nebo. ikulu sichila amakhuwa ke chimbiro khandi mukhuicha mmakhuwa ke mpira khandi kenya sikhuuli inyuma tawe amakhuwa ke mpira khandi khachira khandi fwesi khu kenya ino yawanyikha sana etimu yefwe ya kenya ino ubendera yefwe ya kenya nelukha nebo. ikulu sichila amakhuwa ke chimbiro khandi mukhuicha mmakhuwa ke mpira khandi kenya sikhuuli inyuma tawe amakhuwa ke mpira khandi khachira khandi fwesi khu kenya ino yawanyikha sana etimu yefwe ya kenya ino yamanyikha sana mmakhuwa kie mpira khandi kwamanyika sana khuinia babayi ba khucha khubaya mpira mbialo bia elwani. Kate khuvelekho nende mba vavai kafulani finance fulani. mbayi kadha na kadhaa vavayakho mpira mbia mutsikilabu tsye elwanyi tsia manyikhana sana muvialo. hava me vajira nivarera vicomte mutsikilabu tsilia. kajita kate mera ka vakenya mera kakenya. nikalolokha shinga ne lira likali sana. Na vandu va vaparanga ombu vanilla khuvaya mpira endio tawe notsia kate mpira tsia sakafa. nonyola kate mpira chene cha sakafa chene chawele cousin chino cha avana va miaka ishirini. ne kenya ni yaaa vamare nivaongoza. Kenye khwakasene kate mpira kwa vakhana avana vye miaka shirini khwaba kenya yavaire muafrika inamba mbaka niitsia niitukha baka khuu mpira kwe shall kuvalanganga ombu world cup. Nonyola ombu kenya yavele khumpira kweno julia khandi siyarulakho shikhaya ta. Yamala khandi ifurokho niinyolaka tsipoint tsitaru. Kate ingawaje sivakwolifaya mpaka khutsiseni nende khutsikwotq lakini vamale vavaye ompira vulryi avakhana valia vachira valera vachira elira lia kenya lilolakha sana mwafuka ombu <hesitation> kenya niluva luokhuranga ewe ewe khuyilakho etimu ya vakhana mpira kwenye kwe shalo mukhongo mkali khuli kwa world cup kulia. kachira sana handing khwanyola esifa indeyi sana. kho kenya khwamanyi kha sana mumakhuva kompira alafu khandi etsikilabu tsya kenya. netsikutane nende etsikilabu tsie lwanyi tsino etsikilabu tsilia tsiritsanga sichira tsimanyire ombu vakenya mpira kuvetsanga kuli ikulu mpira kwavo ni kwaikulu sana kwarerwa khu u shiwango shindi sha ikulu sana. Koo khandi ine babayi bamanyise zaidi khoo. Itimu nekhuicha khutimu itano ye eshialo ya balanga harambe stars ino nonyola ili nende babayi bakhonga sana babayanga muchiklabu mshialo mkali mkali chino khandi. Nawakhecha khu mpira kwenu kalya echitim chya east africa chino noonyola chiaria etinmu ya kenya sana sichila mbu kenya yamanyikha sana bulayi sana khumakhuwa ko kha khuwa mpira mala khandi inia babayi balayi yani ibene. Nende vipaji asaino ababayi balayi mkenya baendelea abe mundu alaparanga usili khukhola sindu taa asaino kata baekhukhila mumitoka belukhila muhindege sichila omupira sie onupira kwachira eshialo shia kenya shiamanyikha kata nende bialo bia bali bya manyakho mbu eshialo shia kenya shibeleo tawe kho omupira nende chimbilo kwalera kenya esifa endayi sano eculture indi khulfunia khandi nebendera yefwe ene ebendera yefwe ya kenya ino ne bendera indayi sana kata amala embola abandu bekhale asii bakola chinangi chilya khandi bosi bakhola ekasi endayi sana sichila noenga erangi shina eno eyo erangi shinga a masafu ino yabalanga mbu kirini ino esaula rangi singa yereyo imanyinga mbu <hesitation> culture yefwe khulibandu bakhuchama khuraka bindu manyianga mbu khuli bandu khurakanga bindi khandi bindu biefwe vibechunga nende rangi yeneyo noicha khurangi yene yebalanga red ino. Erangi ilia imanyinje ombu khopana ovhuru mani matsai ka vandu vopananga ovuhuru ni karadaha. mala ni karadha khakachila nikunyola ovuhuru. khupana nende omu musings shiyali ekasi eirahisi tawe. kho irangi ilia ikhukhwali shangai ombu haya matsayi kavandu vefu amatsayi kamakura amatsayi kavababa. akate nende avamama valimu vopananga mmakhuva kene kalia karatsa khokachila nikhunyola shina. nikhunyola ovuhuru hee ne nivutsa khurangi yene <hesitation> imali yino nonyola ombu <hesitation> iwakilishanga ombu ewe kama omundu mmali. omundu omwafrika sasa erangi imali yilia iwakilishanga shinga ewe khwafwana. Kho ne ipendera erangi ilia iwakilishanga khupendera yefu. shinga fwe shinga ewe khufwananga mana khunyola ombu khandi khwakhavakhu. avandu vandi tofauti. nowitsa yindi yiwelemu erangi yee yii indafu nonyola irangi indafu ilia ne iwakilishanga omulembe <hesitation> womulembe kuli nonyola likhuva likholesheye lileyi. Kho nolola ombu iwakilishanga va vakenya khuvele avandu vomulembe. Kenya shiluli ewe shikhuli avandu vachama okhupana ta. Kenya khuli avandu vulimundu akhavanga shindu shishe mana alia. mani omulembe khukhole shina. kutsirire kenya khuli ecult. <hesitation> khulikhulu avandu vachama tsiculture tsindeyi nonyota kata khuli <hesitation> nivitsa mumakhuva kata kovuruchi avandu. vava nivakhava evifwa evifumbi tofauti tofauti. Sonyolakho mbu kenya bakhupanga ta. Umundu ale nende bunyala bwa khukhaba shifundi shinga yeba yaenyere mundu ali nendu bunyali bwa khukhola nende khubola ukhuwa iyosi shinga yakhaba neyengele sonyola batila mundu sichila yakhaiba ano ta oli yakhabolakho uno nomba yakhabola uno bandu mkenya babola kata mumuruchi lakini abulakho mundu atilwanga taa kachila kenya shiaba shialo shilayi abandu babola banji kata bialo bindi bikombanga mbu biukhabelekho shinga kenya kenya khumanya mfano kunde mulayi sana khulondokhana nende chiculture chikubechanga khule nalo kho kenya neshialo shia. andelea bulayi noenga khumakhuwa kaa chiculture. echiculture chiabwe chyosi chiabwa liyali mpaka noenga mkatiba yefwe ye khulomba eno amakhuwa ke chiculture chiaremwamo chingufu sana sichila noicha ifwe abaluhya kwachama khulwanga chingombe sana nonyola mbu khulwanga chingombe khulya ndo khulana eculture onyola abandu baboile ese njinyanga khulwana chingombe abundu fulani no ochio abundu alya nonyola abandu bechuleo bandu eshkuli bechile khulola evita vya chingombe nonyola kata aba bunge babeko bechile khulola ubulwani bwa chingombe nonyola <hesitation> kumbe khandi eculture ya chingombe khandi nendayi sana kachiranga kata khande mshialo bindu silala kenya ibele ne chiculture chindayi mkenya basolanga kata ingokho. Bakulanga kata chingokho nechimbwa msikuhu chitaywa chianza khupona nonyora ingokho yene neaihua yetu. Bya khuifunia kachila khubakho shialo shindi tofauti sana nende bialo bindi ne chiculture chino chikhonyanga abandu khunyola sinyola obunyolo kama ambolale khulukha shimbilo mwana nelukha chimbilo naba number one alanulao neshialia nekharulao neshialia alaombokaa khundi alaombokha ana yene alaba na anuneo imwo aba mpira bakhachia khukhupa mpira kwabe injelekha ilya sibecha khunilao eshikhaya taa barulao dende shindu ne shindu shilya shiba shiakhabakhonya omwana ne abele amwana we familia yeasi no onyola efamilia yakhainuka yakhuichia ikalu nochia mubweni mwa ching'ombe bwa bola buno nonyola ing'ombe niba niwine khandi sonulanga eshichaya taa onyola mundu aningwa kata shilingi elfu hamsini kata elfu ishirini kata balala eng'ombe iyo newine nabakhuwa eng'ombe indi nonyala chiculture chicha sichili saa echiculture chia khuchenya echiculture chikila khandi omundu anyolakho shindu shia anyala khuna mmufuko nonyola bulamu bwa bandu bakenya bwakhaba bulamu bulayi sana khandi lekha ekalukhe khuma khuwa kaa ebendera kaa ebolee anyuma alya ebendera yefwe yakenya ino nolola neli abundu bosibosi neilwe mukulu mumusala omanya abundu alya lasima eofisi ya serikali nomba neininibwanga. Kenyakhana kata nobele nochendanga usinjile kenya kuekie bana befwe nabaulina efirumbi nikhupwa kata nibele mshituo shya polisi nibe ni ofisi ya chifo niba nibele niofisi ya abandu ya serikali ye ebendera eli osi kata nibe ni askuli ne efirimbi ekhupwe ebendera ininibwa kenya khano usinjike khuana luyali khunendera ilya khuasi luyale khi serikali yetu iba neliyo ne ne ebendera yene ilya <hesitation> ne efirimbi ilya ekhupungwa lwa khusinjila khumio <hesitation> onyola kama na khusikuli olanyola lwimbo lwefu lwa kenya luluimbwa niba khubere msherehe abundu kama aundi ni sherehe ya abandu basherehekeanga mashujaa namna hii noenyola ebendera neba neinwa nomba neishibwa ne luimbo luicha khuimbwa ulumbo lwefu khuifunanga kama wimborne lwetu lwa shialo shyo kenya no uluimbo lulya noenga mstanza ya khunanga ilya ilera ikhuleranga ifwe kama abakenya abulala ifwe abakenya kuiche alala nduimba khu stanza ya khuranga khuiluya lumaanishanga nobele nochendanga nomba nobele nokhola shindu fulani osinjisie shindu shilia okhumanya mbu kweli ubele alala ne abakenya basio khumaanisha mbu kweli khubele abandu bo khumenyanga alala nende omulembe ne estanza indi ibelemo khandi ikebana amasabo khunyasaye Tmasayo kabele khu luimbo lwene lwefe lava kitaifa luno amasayo ka ndi kabole nolondolasia laimbo lwene ulu mshipengele shilatia mpaka kukushinda khunyala khuba khumenyanga ne omulombe mshida shiefwe shia kinya mno khumanye mbu kenya khuli abandu bo mulembe khu kenya khuli bandu kwachama nyasaye. Kho ibendera ilya yachinga amakhuwa manji sana. Ibendera ilya yachinga chinga kwanyola buhuru. ibendera ilya yachinga chinga khunyala khwaya nyasaye ibendera ilya yanchinga byalala bwefwe. Kho ibendera ilya khandi yachinga shiya serekali nailola abandu kamaanishanga ne ofisi ya serikali ibeleyo no injila abundu enesayo nawenya bukhonya bwasi ba serikali wa ibendera ibe ne eligible norebao bukhonyi bwasi bwasi mushindu shilando khane serikali kata. no onyole bukhonyi aene ao lazima uicha. Khuibalwa mbu sutacho khumuliango fulani na fulani olanyola bukhonyi khulondekhana mbu ebendera ibele daindu ene au sana sana inyolekha muchiufisi chya serikali kama chia chifu namna hii ama abudnu <hesitation> polish tatian chiba chili nomba echiskuli chiba chili yaani khumanisha mbu. Kenya khubi bandu ba obulala no ibendera ilya kamaanishanga mbu kenya khube bandu ba obulala no ibendera ilya kamaanishanga mbu kenya khube abandu khulinende mulembe khubole abandu khuli nende serikali nesirekali yene iyo iebwa ugali.